ये कु भी सेम तरीका होल, ये तै छिली तैं य फिर साबुत भी रखण चांदा छ तो साबुत भी रखी सकद। पर छिली तैं यु असर होलु कि ये तैं विनैगर होंद एक कैमिकल होंद तै म प्याज डालि द्या या फिर सु जु लहसुन छ सु डालि तैं तुम स्टोर करी सकद।